Ihin mi ya so ozi mma yen la ela owa nu nuh because inne laba besin yin besin yin ar la ma ba an la na ba because owo lalik welan ngan mmen zibo do mozorohan mmaham elabadon merum ma gala an nganu akakal nga nu akergan ozi yene yin nga nuruhun ngamu azom ozi yene yin oh ma ma nu adennem ba bo elanu ehinu maka benne yin maka sodo ro odoro ohan mejiri na kannanu ala owor an guru aker nu oche gulia han nu yeri iwenrunne ochi wenrun aker ozima han barara zino owa guru aker kwuhia nhan nu yeri izemma na gari nagari elariyin zinnu owaka nne ishi aker nu hunjor obanna oge chineke keru oddo lam odolam ihuma anmema han elabodon yin jinu kpoan nu onu banna kal ye nu am bomma ye nu bomma because anu wa ji ahan nu nneyin ahenu ran hawonjor an ji aker ne yin ehennu ren he wa ojor han mo kwudoru tan anu wa yo kwudo mako